مادتي المفضلة كانت اللغة العربية، كنت أحبها لأنها مليانة جمال وإبداع وكل موضوع كان يفتح لي أبواب الثقافة والأدب، أحببت الشعوب والقصص وكان عندي شغف أكتب نصوصي الخاصة، اللغة كانت وسيلة للتعبير عن مشاعري وأفكاري وحسيت إنها تربطني بجذوري وتعمق ثقافتي ومعرفتي.